Ra ipetaxa ra qaiachaigui ana paxaguenaxaquipi na ýotta'a't naýajnecpi ishet ra no'on ra naigui cha'aye cam eca napaxagueetac pasa'a ra ýaýaten cam eca huotaique napaxaguena

Nam toguishec lashaxac na qom llalaqpi huaq asa'aso l'enaxat queloque da'ashe na ñaqpiolec nsoxotpi qataq na yipi qataq huo'o so nashaxac l'enaxat npon da lamaxat lashaxac na qompi

Nagui nam ralaxaicpi no'onatacpi qolloxochiyi na shigaxaua na qaiuen ra io'ot cam eca no'onatac qaq nagui nmenguet na yo'oqchigui no'onataxanaqte lcat

ena ima a' ena ýicpi pelec ena qom qatac docshe na hegatai laquiacnecpi

Ena imaa ena shiaxauapi caiqtoua ena nolleq

Ena ltaharaiq onaqteña che ena texasaltaa

na dalaxaic nayagnec yetacta onaxaic yetacta esa dactaxan teque yatenachet ena layipii

Da huo'o ca coleetac coleeteguelec yi maiche lma' nalhua iuen nache ýachetac aca lmalate huetalec ca lenaxat qaq da cam eca huotaique taýa ca l-lla alhua nache ýahuo aca l-lla lede

Nam nogoxot nlomaxaqui nagui iataqta qoioqteua na lasheue enauac na nogoxot.

ena shexahuapi iatacta cailota a' taua caichaxana n' menec mache vetahie ena lahie e

Yi ñiqasoxolec saalec daua qoipaqye nache ntap nache sooto'oto qaq da huo'o ca ñasheedqa' nache sauga cam eca ýataqta huo'o da l-lagaqa'

Aiem da huo'o aca ñivacacion nache ashec ñiqo'ona na iqaiañipi yalamaxacpi da ñamqlega

nahua yiactaca lenaxat qom laqtaqa lalamaxat na qom da cheoqtague

Aca alo' chetaague da eco' da huo'o aca late'e lqo lqayia't nache enauac naua pa'aigueta da ca ilo'ogue acamaye

Cam eca huotaique huo o' ca'aca lmenaxanaxaqui da imen nam maiche lo'onatac iataqta huo o' ra lqalaic cha’aye qalota na qaiaxanaique papaelpi ra io'ot

Nam ýihuo' Qom huo'o da maiche lalamaxac lasotaxac qataq huo'o nataq'en aso maiche lvique lalamaqte

Yi 'ima' nam nuoduapi nauattoota't nataq'en nuoteeta't qaica camachaqca nam ýiuoduapi

Ayem iataqta ioxonnatac ne'ena ashaxaicpi lta'araicpi ayem ioxonnatac som le'enaxat Maradona qataq nagui shoxoreetac so Messi

Aiem soua iogo iataqta yeqopitalo ra saatrañi naxa sauota'a iamaxaso lairaxaic qataq so ilomaxaqui lapagaxaic

eye ima CHACO , ARGENTINA yietaqta enaua nagate ndotaguet ena ntap yatacta yapagañi sacaihuana plaga atom

Yi ima' na ihuaduapi huo'o na lo'onatac qoyoqta ca lo'onataxanqa qataq huo'o na i'ottac na alhua nache da imeta que'eca lo'onatac alhua nache jec imen na lo'onatac

Aýem sasaýaten da samaiquingui aca'aca notaxaqui cha'aye qaca ca ýalamaqte

Naua pa'atrec vi'iyi qataq dalaxaiqa vi'iyi nagui qaica da ýoqta qaiuen ca shiýaxaua da iot que'eca n'onatac cha'aye huo'o ana'ana dalaxai n'onataxanaqte lcat

Aýem sasaýaten chalcata naxa da aýem qaýauegueua'a aca'aca huetaña ne'ena nata'pi taq som eso natannaxanaq da aýem ýanem cam ýata' sa ñaloqten chalcata da saua can aýem cocho'olec

Aýem sa'amaqten ra ne'ena ýalaqpi napaxaguen ýataqta huo'o que'eca lqochoxo ra tau'a aca'aca paxaguenaxaqui ra napaxaguena ne'enapi ralaxaicpi paxaguenaxacpi nache ivita ca na'a'q ýaýamaxañi ra shenaqta

Aýem naxa ýataqta sa secoua'ai da huo'o aca seiotauga anoq lasheue

Cam ýiaqtac sanem ca ñauochaxaua da qoýoqta ca hueta'a shenapega da na'añaxat da huo'o ca l'onatac sa ishet da sa isheto' da nuala dam eda l'onataxanaxac

Aýem yim soota'a 'ima' ñi alhua da huo'o aca ýalamaqte aiom qaica ca seuatta'a da sachaigui aca'aca anom laýi' mayi qaica ca idaxaatai'

Ana ichoxot ca ena'am laiaanec ca shigaxaua le'enaxat inteligencia artificial aiem saishet qauem cam ihuennataxa ndotec ra onaxaic cha'aye ishet ra iataqta lata'araic que'eca ltaunaxanaxac ana maye

Da lache na shiaxauapi eye imaa teque ilotegue na lenteq na alua' ul'lia

Na dalaxaic nquia'axac ena qadma' ena nallec chegaqauo da qolaxaua

Aýem saýaten da samaquingui aña'añi notaxaqui qata qaiapaxaguen ishet peta'a ra ýaten

nagui na dalaxaic anom lai' nachi qaiot ana imalate huetalec ca ad'enaxat nachi ishet da cheta'ague anqatec aca om

Da ineta inshetaque da ñapaxaguen ,entaxan, cataq oxanaxan ena chehena qataq aluaa'

Ena hoteña na casoxolec imaa' chiguiñe da nelega da ca atobueqma

Da huo'o que'eca ja' ne'en taua ñi'ñi tannaxaqui teque' huenchot qaitaique qua'eca lata' que'ca lalolaxa

Ena iboroguapi aiamagreta teque napaxaguen cataq entaxanaxaiqpi

aso yetacta ñoqopita aso ihua tequee huetahua na yayee da qalotaa qa ihuenaxanaxa huetaña na yayee.

Caiye da dasora't na togueshecpi na qadma' qai'et colliichigue huaxaia't na naqaýanecpi nacona't qataq collliñi

Ena nañiguishe da sa'adaatac qataq ñaxatsheguem ena hauxa aadai qataq ena higaxa

Can aýem cocho'olec souaqtauga naxa ne'ena hualoq hualoq lma' cha'aye seqataxanaqtac ñiqataqtac na hualoq nache nam ena nam ena n'qattac na hualoq nache ýachetac ana'ana na'axaixanaxaqui laradio nache can aýem cocho'olec ña'axaixaatega naxa ne'ena l'enaxat chamame'

Aýem can soota'a yi Chaco yim ýañoqo' ana'ana nanguishe hualec yim iye alhua qalaxaye can ñiqochen ñanaia na Buenos Aires aca'aca nanguishe huaña yim Chaco nan ena Buenos Aires qaca sa sela'a

Aiem nagui sa'amaqten Ñi Io'otapecna lo'onatac 'Enauacna qaq nagui ishet ra lamaxaigui aca'aca axaiaxanaxaqui ra huo'o que'eca shigaxaua iaxattac re'era la'aqtac Ñi Io'otapecna

Cam eca huotaique huo'o ca menqa' imen na maiche l'onatac huo'o de'eda l'oquiaxac cha'aye sa ishet da saq alaq da huo'o que'eca menqa' huo'o de'eda huo'o ne'ena da ica'atac nam ena lataxalapi da yahuo'o que'eca lmalate que'eca nmenecpi

Aýem qaicaua yi ita'al qalaxaye huo'oi soua ýiqaýa't ñaq houoi soua ýiqaýa't

Yi na'a'q hua'auchiguiñi ra seýoxon

Aiem sasaiaten ca chigoqta'ague na etaxat qalaxaye yi ima' mashe huo'o na etaxat

Aýem da qaica camacheca qataq ýaýamaqchiguiñi da ñitounaxac so'ot ca ýi'onatac qataq selotelec ca ýi'onatac ýaqto' qaica camachaqca

Aýem ñoqopita so ýiua cha'aye sauotec

yi ima'a lache'e na shiyaaxahuapi cha aye qaica ca lo'onatac.

Cam ipaqa'a da ñishiguem ncona que'eca lya alhua yasouaxat da huo'o na nhuenaxanaxac ca hueta'a

Ayem da ihuennataxa ca lmalaa Ana Natai Ana anom layei onaxaic chaye saishet da huoo qa yeguetahua acá om da nqatec chaye qanahuatalec acá hom ñachec onaxaic

Se'esoua diez pa'atec vi'i'ye ana alhua huo da nqochenaxac qaq de'eda nqochexanac ýataqta huo'o da lchec

Ra lañaxataxa ca nañiguishe ye ima' iataqta onaxaic

Aiem saso ahuana aso ahuaxaixc ndootek aso lapel cataq aso lachehxohie

Ayem sasahuaton qanalleq Sa calatetape na qanalleq cha aye enahuaq nan qanallec ayem saishet da naq cheq

Cameca naponaxaq maxasogueqpi taiaoot na qom onaxaic chaye nauana enauaq na qom cac da nauana nache huoo na ntonaxaq cataq l'laxayeq

Ra ñaquitaxac naua natrauo vi'iye naxa'te huo'o cha'aye ñim ramaxasoxotac etega ra iahuo'o aca aca ntaunaqte na choxoraqpi qataq nquigaxasheguem acam ltaunaqte ntaunaqte nam ena ilotalec shigaxauapi

Ye 'ima' huo'o ra jatom qataq napaxaiañi

Yi qadanataqa' na shiýaxaua ileetapigui' maiche huapegue' na lahuo'pi

Aýem ñiqopita so iua cha'aye onaxaic da lataxac

Qomyi so'ot cam huetanguit añi iquiyaqte

Ye ima' ishet ra ilo ca pioq qataq ele'

Ñaquittalguete ca ýalqa da no'on da lataxa'c

Aýom ñoqopita da nvi' so 25 de mayo

yi ni peulo ona caimetec cau ena noxot ishet da caishenaxana lomaxaqui ,maxaso enahu'aq nam coiañe naxa coyatague naxa

Aýem da sootauga na no'onaxa nache sa ishet da seioxogui aca'aca itaxaýaxaqui ndotec da sootau'a que'eca peulo

Ra qaica ca anaxanaxat ana itaxaiaxaqui ra sotauga naxa ne'ena no'onaxa qaioqtega

Nam ýogo sachegoxotau'a naxa anam huaigui mayi qaiachegoxotaigui na nogoxot

Aiem se copita da sheraxateq

Aiem yocopita da assot na alhua

Som tuguishec lqataxac na hua'au ÿi'axaiquipi qalota

Nam iotta'at naiaanecpi huo'o na onaxaic qataq huo'o na qauem qalaxaye cam eca napaxaguetac maiche lcagui ra tateua' cam onaxaic nache maiche iaiamaxañi cam eca lataxac

Huo'o na ilopi hueta'a ye ima' qataq huoo' na saishet ra cha'aye huetauga na no'onaxa

Na dalaxaicpi ýiuodhuapi aýem qaiaiamaxadeeta

Ayem yi so'ota'a na yaguec da ltadaic lalaxat l'enaxat huashiito

Aýem da selo'ogue da ýi'oguiaxac ñiden saishet da camachaqca sachec

Aýem da sau'a aca'aca menaxanaxaqui nache senat se'eso imeetac na nallec

Ca ilota'ague ne'ena qaica ca lma' nache ishet ra tauga imeten cam iataqta qaica ca lma' nache ishet ra iahuo'o.